मुलाई झिक्कै झिक्कै मन प्रणन्या स्वादीला लाग्न्या हेद्दाखेरी सरल लाग्न्या खान्या कुणा भन्याको सब भन्दा झिक्कै त मुलाई दाल, भात, तरकारी नै मन पड्डो छ । त्यापछी त्यमइणो चटनी भयापछी त झन मन पड्डो छ । त्यसैगरी अरु खानामा अब यो नास्तामा खादाछु जो त्यैतक चाई अन्नीपन भन्दा छन यैलाई । यो अन्नीमा चाई पकौणा ,यसैगरी यो आलुका परीकार हुदा छन प बनाउन्या जसै त्यैका त्यो आलु लायाका रोटा त्यसा त्यसा कुणा मन पड्डा छन् । कोद्याको रोटो पन मुलाई झिक्कै झिक्कै मन पड्डो छ । त्यसैगरी घरमा बनायाका गेणागुणी हुदा छन् यो मकैका गेणा, भट्टका गेणा यसायसा खानेकुणालाई पन मु झिक्कै मिठा मानिखेर खादो छु । त्यसैगरी अरु झिक्कै छन खान्या कुणा खान त जसै फलफुलमा सुन्तला जत्ती खायापन खाइ राख्तो छु मु खाई राख्न मन पण्न्या सुन्तलाको सिजन कइल आवला जसो लाग्दो छ । सब्बै भन्दा यिनु खान्याकुणामा पन अब मुलाई नभइ खेर नहुन्या भन्याको त दाल भात तरकारी हो । त्यापछी रोटो पन मन पण्न्या भयो । अ यिनु नै हुन मेरा सरल मुलाई नभइ नहुन्या खान्याकुणा ।